وش <noise> هالسؤال الغبي؟ أكيد ما في شيء اسمه أشباح. الله خلق الكون وخلق فيها الإنس والجان. وال-والشخص اللي يموت، خلاص روحه أصبحت ملك لله، مع الله فوج. ما في شيء اسمه أشباح أبدا. هذه خرافات وكلام الناس الأغبياء وما إلى ذلك. ما يجوز نجول الكلام هذا. الأشباح غير موجودة. ما في هالكلام الخرف.